پورے طریقے سے آتم نربھر رہنا، اپناج کر لینا، کسی کی ضرورت نہیں رہنا — یہ ممکن ہے؟ کیا نہیں بولے تو ممکن تو ہے۔ کائیں کوں بولے تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو ایسا کرے سو ہیں۔ یا تو خود کی خواہش سے کرے سو ہیں، خود کو ہونا بول کے کرے سو ہیں۔ لہذا کچھ لوگ ہیں جن کے پاس کیا کیا چارہ نئچ؛ بیچاری اکیلے ہی رہتے، اکیلے ہی کر لیتے۔ ان کا کیا بولے تو انوں تو کچھ نئچ کر سکتے، اکیلے ہی کر لیتے، اپنا سامان لیتے۔ لیکن ایسا جن کے پاس چارہ ہے، جن کے پاس آپشن ہے، انہوں بولے تو کسی اور کا کبھی نہ کبھی ضرورت پڑتا ہے۔ یا نہیں تو ایک ساتھی نہیں رہا بولے تو، رشتےدار، نہیں تو پڑوسی، نہیں تو اٹ لیسٹ دوست۔ کائیں کوں بولے تو ہم انسانا کیا رہتے ہیں ہمنا؟ ہمنا دوسرے انسانا ہونا رہتے ہیں۔ اکیلے سے رہیں گے نئچ ملیں گے بول کو، وہ ممکن نئچ ہو جاتا؛ کوئی نہ کوئی ہونا رہتے ہیں۔ تو اس حساب سے سوچ لینا پڑتا، کچھ کچھ لوگاں پھر بھی اپنی مرضی کے حساب سے رہ لیتے ہیں، ان کا کیا نئچ بول سکتے ہیں.